Nëse do të isha burgosur në një kullë shumë të lartë nga një mbretëreshë e ligë, do të përpiqesha me kriju sinjale të dukshme, si me ndezë një zjarr ose me përdorë pasqyra për me reflektu dritën e diellit. Shpresoj që dikush t’i shohë nga larg edhe të vijë për me më shpëtue.